<noise> ndilinamarafiki, sita rafiki vakwanza ikwilangwa Yusufu alinimiaka kumi na tatu, ndikunnokwa kwasababu, uvundivie kusyule ina ndikavie daftari nandilinajo akanangire, akamie idaftari, akamie ibiki, akamie irula, akamie ikaramu, <noise> ndikawesiso ukuvomba untiani. Kwahiyo umwene vimwene ikunanga ndiwesa ukuvumba kira kinu, umwene i- ila ikunanga umwene. Rafiki vangu vaviri uedwini, alinimiaka, kumi na mbili. Umwene ndikunokwa kwasabau, uvundikatamive umwaka gula akaningile ukuvuja kunyumba akanyibite ikivoko, akanangire ukukeka de- ibegi jadaftari, uvu- u- uvutukavie kusyule wikunyingira ikyakurya, kwahiyo u- edwini ndikunnokwa, kwasabau ikumbombela amambo ago. Varafiki vangu vadatu <noise> kwilangwa Benjamini, alinimika kumi na nne, ndikunnokwa, <noise> kwasababu, <noise> ikunnanga ikumera ama- ama- amawaso kama ndikavie ndisaka sana, i- iku- iku- ikumbulila ihasara syakuwasa sana. Ikumbulila ndiluku kusaka sana, kwasababu, ndiwesa ndisake, u- ndisika apa isemu mbivu, mbivi labda ndiwese, ndi- nditi labda ndihenyonga. <noise>